راح أختار أكون من ضمن مملكة النحل, ويشوفها قلت من ضمن مملكة النحل, مو إنى نحلة لحالى, ليش لأن النحل كمملكة قائمة على العمل الجماعى, موش كل فرد ماشى لحاله لا عمل جماعى, إنتاجية محترمة آخر اليوم، منظمين لأبعد حد ياخى سبحان الله عالم لحاله هاى النحل والنمل.